Xic sagüw xowayey nipow cüet para mipow anoc cüet pues pitajg pijants piac iniüc piacants nawajcants twampijongwow yew piac mixir tiel biemb quiej piac pares teparmajün ndoj pinchiel piac tiülcüet puow piac biemb piac nguix ndoj piacüet tiül apajün wüx chijün pues xowayey a vet pueres xic sagüw xowayey nipocüt ajguiey para xic xowayey navet.